کله چې د "مساوات" کلمه واورم، نو زما په ذهن کې دا راځي چې هر څوک باید په حقونو، فرصتونو او درناوي کې یو شان وي. مساوات معنی لري چې هېڅوک د جنس، دین، رنګ یا ټولنیز موقف له مخې تر نورو غوره یا کم نه وي. دا کلمه د انصاف، ورورولۍ او یووالي سره تړلې ده. په ټوله کې، مساوات زما لپاره د عادلانه او برابرې ټولنې نښه ده.